<hesitation> الفن <hesitation> في أوقات هلبة يكون ليه دور سيء، يعني في المجتمع <hesitation> لما يكون يعني يروج لخطاب كراهية أو <hesitation> عنف <hesitation> وال- <hesitation> ويكون الشي هادا يعني موجه لفئة صغيرة، يعني المراهقين والشباب، فبيقتدوا بالاشياء هادي وت- تكون يعني ليه تأثير سلبي.